Yam bra'ra ya mana al es ai'nin ne adab fita ku'ini ho ni am bra esa ai'nin ne bo'ly hua meiuw ni bo'ly ada ne me ai wane ada ai'ih hem to ho'ta, dul la'nam, ba saya, hul'wa to ho ta nim am esa nen, am kumpulan bra ai fese ya kabil ai'nin ita tala to ho'ta asaya bou'ly paya ho ete ne tra efaya wa am huti le'loho ka mae cef am istarahat am helebat matik ya ke ta-tak man ita le tahu'na ai to hota sai na tura faya leu am ay ama cef <hesitation> ina racis ko o'mae he om ai cef ne kom lay tu rai'fe cef baru um huna es ai'nin ne om fala ayah sa ya na ka he am sampe lay huan am tak lo'loh kamis'an bakal lumin matik-matik am leu lay. am ley lai am tek kua ai'nin. Am sampe ni'ra hu wa ai'nin. am sampe yak kai'yakaf ya kau um sa-sa mam saya ta ta'la balau eta bo'loh eta fala he am uhti bala cef am esa cef tabake cef am tala sifu abuk'bala tom'rai fe am sa-sa sifu <hesitation> am sa-sa sifu, am bo'loh sifu nak ka'hoba he ta huna hoba ika tewa ita fala am fala sampe wam bala waya wam am fala, am fala wae am tebu sefa mau am leku leu, <hesitation> am leku am fala, am fala ya tebu, am tebu cef iha'mau sampe ade'bu mota baru am ra'ina rai se rai se he ela ri'kele meuw se he se ha'kale tula <hesitation> he'sakale tula cef se am'luy la salah foly am se karju faya mau. se karju faya se al sifu, si turky sifu, se ba'ra ki nak se asa'ra na to ufaya mau Ara bi'hual ai'nin yak asya yak kai fe ka ai'fe bilya ai'nin ita tala ese <hesitation> ta la bo'lara ho tuna tara papa saka he ba'kawa wa ai'nin <hesitation> if ne nin se ha kalai am ai cef am bira sambra'tabaki cef se ha ka hoba tesy tra baka'lai uhte saka tewa nanti tabele ta ni ufaya saja saka he hyaka ni huma nif nie'nin ma kalai hedek ma nanti nam forok helloy ting mala ai neuw le saka he leu am aca rai'fe coba ci forok am uhti hua ai'nin am mae le'loho ya koba ta tak tes ya ka he am tak lo'lohok kleu leu lay am sampe ni aya mau se hatala yamba ai'anu hu esa sunak papa he am tala sifa bak bala sampe hua al'lay papa hua am tebu am kompor ta ka an- an bouten dua ei'nin hua esa te ita legu eta fala tona tra'papa saka he am <hesitation> sampe ni'ra tala boks sampe ale papang am sama ya ta kaya tra'papa ma saka he, se fala sifu. Am fala lo'loho pra sampe sefu, sampe ampala papang sefu niuw faya huan ita ei'nin saka au me istarahate ka he nanti ame istarahat matik neke baru am ai cef am leku leu e ka he e ka um huma om leku sefu ama te he nika matik kua sefu ama am leku ai'nin am loy am am fala sifu am tebu sampe nia'mana ne ka istarahat lo'lohok.